Uu le amanga masural ton <hesitation> ninanga dolilu, aman uon nadhifa meni niila ton ki, kudara gon geni, wala jangafi jaheska dolimu irikuni aman digda nadhifa gon geni.